Ungaa, unga lam beekai anin unganganoot jira iyoo unga siimaat jirai, kaa nganoan sun ka mukaatefaan wodetenu, mukatea, hanjeera, chapaatifan wodetenu, iskuunii kasiimat jira, sun siimaan daabeteni iyo tokiit jir ka wimbia, isuunen ujian daabetenie.